ס'נישט מעגליך מ- מוחל צו זיין אלעס, ס'גייט אייביג זיין עפעס וואס גייט אראפוועגן אויף א מענטש'ס הארץ. אפילו די מענטש גייט זאגן זיי זענען עס מוחל, טיף אין- אינעווייניג אין א מענטש'ס הארץ איז נאך- גייט נאך אלס זיין זאכן וואס גייען אייביג באדערן פאר א מענטש. <hesitation> נאכדערצו זאכן וואס קומען פון יונגע יארן איז נאך שווערע אויפצוגעבן <hesitation> פון די הארץ.